Alura 'na piüma cume la ciamuma nui auti al a l'inciost ëndrinta, al a dë cartucce cun l'inciost e al a ël penin e ti cuandi carie cul ënciost li e cuandi ti scrive, l'inciost a va giü e a intra ëndrinta ël penin e a la so segn, cuindi a fa so segn no, a lasa la scritüra ën poche parole